<hesitation> Fikarakarana legioma ndraiky izy atao agnaty lafaoro. Vôalohany ma lô izy voasina, fô misy, misy ilay tsy mila fô ankamaroagny i voasina aloha izy dia afangaronakà amin'izey zey fangaro tianao atao ôhatra: poavra, sira dia izy avy akeo koa tsy atao ela loatra izy akao fa lasa sôde may dia tsy azonao ilay tena tsirony tena tadiavina, dia somary atao antonontony zey ilay lera anataovana azy akà amin'izay mbô mahazo tsiro ilay tsara.